واجب الحكومة اتجاه المواطنين يتضمن عدة جوانب. اولا توفير الامان من خلال الحفاز على الامن والاستقرار وتوفير الحماية ضد الجرائم والتهديدات. تقديم الخدمات العامة مسل التعليم والرعاية الصحية والمواصلات. تعزيز العدالة الاجتماعية، تنمية الاقتصاد، حماية البيئة. المشاركة السياسية من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الديموقراطية.